أول شى راح تغيرله الحفاظة القديمة وبعدين تجيب الحفاظة الجديدة ، وتمسح البول حقه القديم ، بعدين تجيب الحفاظة وتلبسها له وبتلاقى الموظوع سهل جداً يعنى ، هى بس حتة لزقة تفكها حتة لزقة من هنا تفكها هى قطعة لزق بسيطة جداً وبتربط الجهتين وبتلاقى نفسك لبست الحفاظة.